<hesitation> Emi mususu dɛ ɛho behia dɛ nka yɛbɔtow aba wɔ abatow biara mu. Saintsir nye dɛ eyɛ w'adwen dɛ ɔwɔ nntow a nyia a ɔbɔtow no na obeyi nyimpa a mmpɛ ama wo. Nna abatow no ndzɛma bɔn rokɔ do nna hɛn nyinaa yɛtow yeeyi dɛm nkorɔfo no efi do na yɛde fofor esi do a nkyɛ hɔn a wɔbɛba bia no wobohu dɛ nkorɔfo yi meba manntoto me ndzɛma yie a me mber mpo nnsoe a wobeyi me esi nkyɛn. Ntsi nkyɛ emi m'adwen mu no mususu dɛ abatow de hɛn nyinara nka yɛbɔkɔ akɔtow.